My mother, she can always advice me like I mon nah do some bad bad behavior dem; even when som- when- when something coming on my way, like wen I in- I always be in problem, she can always be there for me. So that's the reason wen she even she advice me I can go by it- only her I can listen to her advice.